شعور عدم حضور أحد لحفل زفافي, حيكون مؤلم بالنسبالي, بس شعور عدم حضور أحد جنازتي, هذا أخطر, في الجنازة يعني الناس فقدوني, وهذا يحسسني بالوحدة, لكن في حفل الزفاف, المفروض يكون يوم سعيد, بيكون يوم فرح مع الأهل والأصدقاء, كل موقف له تأثيره, لكن فقدان الأصدقاء في الجنازة, حيحسسني بالفراغ.